පරිප්පුවක් හදාගන්න කොට <hesitation> අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ පරිප්පු අරගෙන <hesitation> හොඳින් <hesitation> සෝද ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න ඕන පරිප්පු කියන දේ. ඊට පස්සේ <hesitation> අපි <hesitation> ළූණු <hesitation> සුදුළූණු <hesitation> අමු මිරිස් වගේ දේවල් <hesitation> හීනියට කපා ගෙන <hesitation> කරපිංචා <hesitation> වගේ දේවලුත් අරගෙන <hesitation> තියල <hesitation> පරිප්පු එකට අවශ්‍ය කරන <hesitation> පොල් කිරි මිශ්‍රණය හදා ගන්න <hesitation> පොල් ගාලා <hesitation> පොල් කිරි <hesitation> දිය කිරි <hesitation> මිටි කිරි <hesitation> වශයෙන් කොටස් දෙහකට <hesitation> හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ <hesitation> අර පරිප්පු එකට දිය කිරි දාලා <hesitation> ඒකට තුනපහ <hesitation> කහ කුඩු <hesitation> ස්වල්පයක් <hesitation> දාලා <hesitation> අපි ලිපේ තියලා <hesitation> හොඳින් තම්බ ගන්නවා. ඒ හොඳින් තැම්බුනාට පස්සේ අර ළූණු <hesitation> අමු මිරිස් <hesitation> කරපිංචා <hesitation> ඒ ටිකත් පරිප්පු එකට දාලා <hesitation> අර අපි <hesitation> ඉතුරු කරගත්ත <hesitation> පහු කිරි ටික <hesitation> නැත්තම් මිටි කිරි ටික <hesitation> පරිප්පු එකට දාලා <hesitation> අපි හොඳින් <hesitation> තැම්බෙන්න <hesitation> ඉඩ අරිනවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු දාලා <hesitation> රසවත් පරිප්පුවක් <hesitation> අපිට <hesitation> සකසගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව <hesitation> පරිප්පු තෙල් දානවා. පරිප්පු තෙම්පරාදු කරනවා. ඒ වගේ විවිධ <hesitation> පරිප්පු මැල්ලුම් හදනවා. ඒ වගේ විවිධ ස්වරූපයන් වලට පරිප්පු <hesitation> කියන ආහාරය අපිට හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.